Säidsetõist katõsakümend ütesä, jah? Õkvalt. Oi! Mullõ <hesitation> tunnus, et ma olõ vist rahakoti maaha unõhtanuq. Aga ei olõq hullu, selle et tegeligult mul esiki ei olõq rahakotti. Ma kanna uma pangakaarti telefoni vahel.